La fürmìa, l'avìa, l'aragn <hesitation> ël giari, la tarantula, ël ciat, ël can, la bërra, la vaca e la balen-a